व्यस्त सुबाहों कुणै जू नाश्ता बणांना त हैरी भुजी बणेद्या कददू पतों भुजी बणेद्या मूला भुजी बणे द्या ।त यू ज्यादा स्वादिष्ट हूदू। और जल्दी भी बणी जांदू।